ס'איז דא מער עלטערע מענטשן, און זיי קענען זעהן זייער נחת פון זייערע אייניקלעך, און זייערע קינדער. און אפאר מאל קענען זיי אפילו זעהן זייער נחת פון זייער איר אייניקלעך. און, בכלל ס'איז דא עלטערע מענטשן מ'רעספעקטירט זיי מער, פאר וואס זיי האבן געזעהן יארן צוריק, און מ'קען הערן זכרונות פונעם יוגנט.